في أحد الأيام كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة، الأميرة شافت الخريطة وكانت تشير لمكان بعيد في الغابة، قررت تروح مع بعض أصدقائها المخلصين، كانت المغامرة مليانة تحديات لكن في النهاية اكتشفت كنز قديم يعيد السلام لمملكتها.